Nigantoana. a mamana poata. mamanu lan teron tagulegalia tara bongbong. mam nen alie mas lagi hoskuk bunte nase gilia kanou te hano regilia galapien tara bongbong. mamana poata. lie mas hate rega galapien. norie mas tsitsibur bate lar turu skul. tara makum teron lue ria ni atei. sa nori te taten ate siler a naha ka te tenapin lueren. murinen. i hagusina lan. alie ron kuiyega mats ken tokui teron kategilia. be murnen. te tolahi namaka. alie ron nas lenig. hano reguen. alie ron ngileyega galapien tare mas nor. e mas kahanigar. na galapien tar na tson tar. mamana poata lie ron ngileyega nori e mas sohor. taguler. e sohomera ninignigi tor ren.